هل تستطيع التحدث عن أحد الأوقات التي كنت بها سيّئ الحظ للغاية؟ اكثر مرة حسيت فيها إنّي شين الحظ كانت يوم تأخرت عن موعد مهم في الشغل بسبب زحمة مرورية كنت مضغوط ومرتبك، وما كنت أقدر أوصل في الوقت المطلوب الحمد لله قدرت أتعلم من التجربة هذي